Pos el dozi es un númiru que pilra, i alas vezis es númiru bíbricu d'essus. I enque no lo llevu mu ala cuenta, pos izin que tamién vien o hazi parti dela mitología sumeria. Peru velaí que'l dozi si sonin los mesis del añu, los animalis del oróscopu i anguna otra cosa más que no me recuerdu. A, sí, los güevus, que vienin en dozenas, de ves de venil en dezenas.